Iyoo, wima gímbo wi ma gí degtim bàa ma, gsele, bari uhúra seli ma agí ngi wiloolo, agí ngi glag golla a bgo ginhódi unwéeti wi gsati ɓaŋ gí gduulu droŋ, uwéetigi a bgo ma añuugi, ndu uhaa sele, unwéeti fo hando fo hando glaagi ghii fis. Gembe, gmaa ggí, gmaagi nŧagi sele a wéde. Iyoo, gwéntele go, gmaa ggí ginjim bàa ma gmaa ggí grafanim bàa ma, gima bingaadi bo a gjaaji go ngi a btaan ma atéda, ngi ŧaanŧi ma. Mee glaag gsib gémbele, geegi ŧag sele, gmaa ggí tinga seli ma <hesitation> anɓaŧi ɓaŧilte, gmaa ggí nyóbdiyobdi ma, gmaa ggí haggilo wili ma glo gilli ma glaag gsib gembe. Ndi ge yaanti mo haji golla ge, ge gige nbunde, gee tinga anyóbodte, anbaŧilte.